بعتجد اني اجدر امشي حوالي خمسة عشر الى عشرين كيلو متر في يوم واحد اذا كان الجو جميل والمكان مريح احب اتمشى واستمتع بالطبيعة اذا كانت الظروف مناسبة كمان المشي بيساعدني اريح نفسي و أفكر في امور حياتي واتأمل في الطبيعة بشكل اكبر